اه من ناحية نوع الأكل نفضله اه نحب الماكلة المالحة والحارة أنواع البهارات، اه أفضلها الحلو، ونحس فيها انها تتناسب يعني مع وجبات رئيسية زي لفظ وهيك أكتر من الحلويات، الحلويات يعني زايدة توفرك تباهي ما توفرتش مش ضرورية يعني.